Gjermania osht e njoftun për respekt kogja t’madh. <hesitation> jon t’vetdijshëm, t’kujdesshëm. E respektojnë privatsinë e njoni tjetrit edhe i kanë do struktura edhe ligje shoqnore që jon përmi mesataren e krejt botës. <hesitation> jon kursimtarë edhe kogja ekonomik.